संसारमे रहल कुछ सहरके नाम यी हैं। काठमाडौं, पोखरा <noise> धनगढी, बिराटनगर, रोम, चेन्नई, बेंगालुरु, सिड्नी, ढाका, मुम्बई, लण्डन, सिकागो, पेरिस, बैंकक्, टोकियो, लस एन्जेलस्, हेटौडा, भरतपुर, नेपालगञ्ज, बुटवल, जनकपुर, हंगकंग, धरान, ललितपुर, इटहरी, बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत, ईलाम, ललितपुर, भक्तपुर आदि हैं।